Maq süü kõik aig määtsidki tävveste suvaliidsi asjo nii kui nii. Ku mul om näütüses eelmidsest õdagust õdagusüük üle jäänüq, sis ma süü tuud hummogusöögis, ja ku ma ei lövväq määnestki hääd õdagusüüki, süü ma hummogusüüki.